Biby sasany mivony izy kafa tojo fahavalonazy. Fomba ataony: izy ohatra mipetaka amina kakazo igny, malaka loko mitovy amin'ny kakazo i zegny ataony. Ny sasany ndraiky milevina an-tany akao. Izy koafa milevina akao tsy raha hitanao. Avake ny saasny ndraiky magnanika agny ambony kakazo akagny. Agnambo be akagny ipitrahany. Akagny izy tsisy raha mahita. Izy araiky fô akagny.